إينا نفضل استكشاف الفضاء علاش؟ <hesitation> خاتر فيه أسرار غامضه وعالم كبير ياسر مازلنا ما شفنا منو شي، مازلنا ما نعرفوهش، فكرة إنك تكتشف الكواكب ٱخرى والا تشوف الكون بطريقه مباشره ياسر ياسر حاجه خياليه، المحيط زاده عميق لكن <hesitation> الفضاء يخليك تحلم بوجود علم- عوالم جديده مختلفه.